shum e vogwl, ish shum bor, edhe mbillej dera, parathirja nga bora.

[ahjera] qw bwn vap shum, vejm nw det, bwjm banjo, kesh panijir

Vete di tri her nw jav. Psonis Cw mw hriazet. W, buk, mish.

nw skoljo, po nuku nqaj [???] pse u i doj shum gramatw, atw vetwm.

tw jem njeri i mir, tw vete ne skoljo, edhe Cw u rrish njwCik mw xun tw vej nw pun.

ve, Cw u vej me vlla, edhe ish shum i bukur, edhe e ritwm u edhe motra ime, pse mwma vej nw pun.

Vem pwr kafe. Shkojmw mir. Vemi edhe ham.

Do ta pres kocidhetw, do ta vwrvinj ga shtinetw. Moj kocidhedredhurw, sw mun ta kam bledhurw. Do ta pres kocidhe t'zi, le tw vete fillaqi.

dhjavasmw efimeridh, dhjavasmw filladh, vemi peripato ... me shoqet, qeshm, thomi astia...

[doja] tw bwnesh dhaskall, po... mwma twma nuk u pwlqenej.

dhe, kam trandafile, kamw kallwr, kamw edhe dhendra, Cw kamw lemon, mandarinje...

Shoh idhisit, shohw ca pehnidhja si ai qw thuhet pende epi pende, si ai qw thuhet rug rugw, edhe ca istori.

Cw jesh mw e vogwl, jeshwm nw mal, edhe trwmbesh ujkwt, edhe trwmbesh sknxohjirot, edhe ... ata.

mora nga jaja Maria, qw ish mwma e tatws.

Vetw, po nukw vete shumw her.

ne. kam embistosini nw jatro, po jo shum.

nga horafet shwrben, nga vjenj, shwrben ...wwwww.... nw mal.

mw pwlqen, po s'kam vatur shum her.

Kesh jajan brwnda nw shtwpi, edhe ajo mw mwson Cw tw bwnj, tw lajm pjatat, tw gjesh, tw fshinj?

jesh njw zok qw kwndon bukur.

Cw mw mir nga dora, e vem nw kish, vem e psonism, edhe mw mir karamele, edhe vem edhe nga thjakat...

Cw jesh e vogwl, ljuan me, me imw vlla, e, krifto, edhe qinijito, edhe patinj..

U dua tw jeshw e vogwl, tw vej nw skolo, tw vej nw panepistimio, edhe tw bwnem jimnastria, pse mw pwlqen shum.

jesh pezmwt vitra, mwma e tata mw than: do marwsh atw djalwn, pse ishtw shum mirw, edhe u e mora.

...dimwr, edhe do ket kakoqeri shum, do ket ftohwt.

Vemi me shoqet nw kafeteria edhe hamw ghliko edhe thomi..., thomi astia.

...ongwlw edhe vej nw skoljo.

Papa Cw vijn nga aghora, na thoj Cw bwnetw nw kozmw edhe neve ... -πώς τομ λένε-

w, mbakaliko njw her, ja, ja, pse mw pwlqen buk qw ka atje.

dje, kw bwnja xolia, qw bwnetw me miell.

Ε, ri nw shtwpi edhe vinjwn vashazit, e drenjw spanakopita, ham, kemi musiqi, edhe shkojmw...

doj tw vej taksidh, baa nuku vajta